ଏକ ଭାଗ ଔର ଅନୁସ୍ତାନ ପାଈ ଠୀକ ଭାବରେ ପରଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୀବା। ଆପ ବସକୋ ପର୍ଥମେ ଆପନୋ କେଟ୍ଟାଈ ଖର୍ଚ କରୀବେ ତହାଁ ନିର୍ଦ୍ଧରନୋ କରଂତୁ। ତୁତ୍ତେରେ ମୁଖ୍ଯ ଖର୍ଚ ଵିଭାଗ ଗୋଡୀ କୁ ଚିନ୍ଣାଟୋ କରଂତୁ ଜୈଂଵତେରେ ସ୍ଥାନୋ। ବଂଗ ସଜଵଟ ଖାଦ୍ଯୋ ଏବଂଗ ପାନ୍ଯୋ ଅଟୋ ଏବଂଗ ଭେଡିଯୋ ପଲଂକାର ଏବଂଗ। ଖାଦ୍ଯୋ <hesitation> ପଦତୀ ସବୁ ରହୀ ଥାଈ ତୁତ୍ତେରେ ପିକଲପ। ଏବଂଗ। ସର୍ଥିକ ଵିଵବସ୍ଥା ପାନୋ କରୀ ଥୀଵା। <hesitation> କୁ ଚିତ ଖର୍ଚ କୁ ମିଯଂଟ୍ରଣ କରୀଵା ପାଈ ବଜେଟ ଟ୍ରାକିଂଗ କରଂତୁ।